Tjimeutu okupenduka otjina tjitenga tjimbitjita mbipenduka ehaama mombete yandye ee ee ehaama mombete yandje ekumbu etoora ombeipela yandje erese, esekama eyango mbete yandje etunu omara yandje nawa okuzambo ekurama eriungura omungu ngunda ambatwapo meya yokurikoha amaepi ee epaha okutjita eriro romuhukomunene keyuva ndo kutja meriye, omeva wokurikoha aepi ekerikoha ekaza kombata ngo erisopora eutu okutuna otjiuru tjandje aandazu ktjiyakutwa epata oo ozombola tjimbamana okutuna otjiuru epaha ozombanda ndumezara enana etwa kombete tjimazehepa okukangurwa ekangura, tjimbamana okukangura epaha ozngaku ndumezara ndumazehitasana kweno zombanda nda ee ee okutja eutu okumanuka erihikike emanuka tjimbamanuka eundju ohauto yandje ndiyekundjipaha okutja ngunda amepata ondjiwoo noo kuyandja otjipaturure poo kuhoreka otjipaturure pumbihoreka poo kuyanjda otjipaturure pumbiyanjda, ohauto yandje tjiyeya erondo porumwe ekaheruka omusenina ngunda matutanauka motjihuro, tjimbavasa poviungura. Mbiherukira katiti kokure okutja eondjo, eya pomuvero imbo womahitiro ehiti, ehiti ehiti momberoo yetu otjina otjitenga ehiti momberoo yetu iri kombanda okutja ingwi kutungurira okehi, tjitwa tjitwahiti kombanda tukara nombongarero eyuva arihe ombongarero ndji atuundju ovandu avehe aveorongana atuutu ombongarero, omuhona apaturura okutja omundu auhe uyandja kutja nai eyuva ndo inde kwao ndakapita waungurire moye nu ndino ndi unoo eyuva rwee marimunikavi mounguramoye, ombongarero ndji aihiti, ihita ou oure wozoiri ndatu okutja noho ete mbo vaungure tuyandjerwa oku okupura omapuriro, ombongarero ndji tjiyapiti poo tjiuno poo ruveze roye tjirwaenene rokuyenda kombepo usekama uriri opiti usekama uriri okaungura okaunguraindo ruveze rwee ndwi omana, ombongarero ndji tjiyapiti amuhe amupiti amwii kehi ingo kutunguririra okauta okunana, oo ozondando zoye zeyuva kutja mazemunika vii, atukara poviungura oiri yandje yokuyenda kombepo tjiyaenene eii kombepo ngunda oiri yandje yokuyenda kombepo ngunda aihiyaenena porumwe mbino matjivisiro yo imwe okutja mbiyenda komuvero ekapaha omatjivisiro ngeetwambo engunda eehama na nayo kuresa komurungu oruveze oiri yanjde aiyenene eii kombepo. Oiri ndjo yokuheruka kombepo tjiyaenene oheruka kombepo porumwe noho oningirwa okuvatera oo karuveze komundu ingwi warwe ngwi nguheripo poo yaa ovatere ouhara poviungura mbo amoo amopaha okunana eyuva rwee ramuhuka kutja muhuka tjiwakotoka koviungura mwekunguraye, oiri olaste mutu ndjimbikara poviungura poo ndjimbarora okukara poviungura ohambombari, tjiyatono eundju ohauto yandje aiya aindjitoora porumwe ei eiikostora ekaranda ovikurya mbimekaria ngurova tjimaurwa okuzika, aindjiundju postora mbo tjimbamana okuranda aindjitwara ponganda atukurama pendje porumwe katiti atuserekarere okupurasana kutja aa nu eyuva rwee rarivi oviungura vyarivi omatjivisiro yari omengi poo ndinondi yari nawa waungura ovikwae vyarwe poviungura pendje nomatjivisiroo ooya atuserekarerasa nao eyuva retu kutja rakaendavi opuwo eye ai akarara ami ehiti moyandje epaturura ondjiwo. ehiti etaa kutja ovina avihe oviri otja tjimbevyesa okutja tjimautuu okuu okuhita okuya poo ponganda uriri otjina otjitenga tjimbitjita mbitwapo meva wokurikoha hirikoho momeva omataazu omeva wandje ngunda maesuma eutu okuyara ombete yandje okuhita okurara tjiyasuma erikoho eri, ehaama nembo randje rokuu ombaepela ehaama nayo mombete okuresa uriri ngundaa ngundaa ozombotu azehiyeya ngunda ehiyahita okurara tjaa ekotura ehiti erara mutu eyuva randje ousupi uriri rikaenda nao.